Heya mai ne kaya haya hulo mo to yak munai na ma yaniti ak orang tatua, wayak am yak amai tu yuk inai yatini se he lehuan yatini se serinak nia saka auko te yanama mahe lalin holote te tewa he kalalen holo tetewa helewe ya kahoran ni kahe yaya tuyei hei kaki ra hua mahe a ala mamale le le le le ya oten ni yak inai tu ya amai yaka tewa ya nan lalin holo a lehuan ya kahora hua mahe ni ko'olu husa wahe kak'ke mamalehe loe loe loe loe loe huan ha se ase ik yak ama itu yak inai kase i yak afato em yak amara se yak aifem yak ai mumim samua seforok helou naim raufayam se hutu e se hutu leon huan seaka a ian ha ibusa watu serayana na'anu ne um suka ira hataya kaya hi ira yanan ibo ro lehuan Se seaka hura am his nahe kalo ne am suka ira am ya kahe ha lehuan se hute se hihis na lolo le seaka hura yanama lalin ho lo tuit me loelen lalen holo twita yakahe kalo hua ya ote e ya mai ho lo lalin ho lo nai belyia botlo yamai ho lo tuwit ta tara i banla habis sei ku tera lehuam sea a kahe ha lehuan sampe lehuan am esan am am ya au am ya huan am hute'tu yak ma uhayak inai tu amai amhu tetu yak inai tu yak amai le le le le le huan am ni amra ufay mama tuya ma tu esan ha am e am esan anin lehuan am nuesan sef amhut'te namam hut'te le le le le le sampe esan yak inai tu amai silose tese ada lewe semata laihuan kisa am tua amrayan na anni. lehuan sampe annin